صعب تحديد إذا كان أطفال اليوم أسعد أو لا لأن السعاده تعتمد على عوامل كثيره اليوم الأطفال عندهم تقنيات و ألعاب چديده و وسائل تواصل و هذا يمكن يخلي حياتهم أكثر متعه بس في نفس الوقت يعني تحسون إن الظغوطات مثل وسائل التواصل الإچتماعي و المنافسه يمكن تأثر عليهم سلبيا من خمسينه سنه كانو الأطفال عايشين بطرق مختلفه من غير أي تكنولوچيا لاكن كانو أيظا يستمتعون بأوقاتهم مع بعض كل فتره لها تحدياتها و مزاياها لاكن السعاده تظل مرتبطه باللحظات البسيطه و التواصل العائلي.